Wi ma nhúrni wee gí diwiliin, blúfat, ngi tengese, wi ma nhúrna a wéntele ma, saanti wentele diwiliin ma. A wi ma bijóodini blúfat be, be gí bsamba, te gbii gí ma ge, gmaagi bingiti yaa mo tengese ma, wi ma a wi maa gjoondire.